أتوقع إنها هي أظافة قوية للجنس البشري أنه مابه حدا بيختار جينسيته للأسف أعتقد أنه لو أعطولنا الخيار وين بدنا نعيش راح تكون أظافة قوية ورفاهية أخرى للجنس البشري مع- مع إنها راح تزيد مشكلة تكدس السكان.